ما بحب الرسم لكنى موهوبة فيه كيف ما بدى يانى، لانى مرة رسمى حلو بجد حلو، لكن أعتقد أن هاى الموهبة لكن ما بحب الرسم، وكذلك ما بفهم بالموسيقى، فاتر راح أختارالرسم بما إنى شاطرة فيه إلى حد ما بكون رسامة مشهورة.